Dole aka ye hakuri, mun a ɓeleye kumowo a kanghi kaye hakuri mani, muu a ɓale me wane me woshe kaza, kumowo a kanghi kaye hakuri mani mondin muu an yilma musamman an do wamowo, wanshe ai nye yingu wane wom she ya me me me me wom she ya kai ɗiroko ane amma boshi biɗereraru aa ana biɗe mi ai mona ɗɨm shagna koiyiu ab, na raab ɗɨm ko muu a ɓelene woi na dananau, boko ɗɨm hakuri mani aka al wom ando bii aka kang neeɨ mani amma bokoye ka kakakal ɗe a ɓalji she hai tu wa a ɓalji sheye hai tewa a ɓaiji shiye hai tetuwa a ɓalji shiye hai ɓala nini an doma an do tai shimi wato kare ɓalmaitiu shiye koro hakuri woi bikɨmonjiu gɨu ɓala ma miyau hakuri mɨ shiji yu me ashi almai puroguruwu an lumaji ko goko mɨ gwang ashi ɓalmai aiya la naya hakuri me a wai ana wai ana wai wom gwang ɗa na gode gɨn puroguruwu abu atai komei kome muu shi yiwo dei, ka ɗɨm kokori mani ka yapɨmani kome muum sai yiwo dei kaye kokoki ka yapɨmani ɓala ɓala woi gwangwu muu bɨla ɓalwo kaye biɗa koi <hesitation> bɨlu ɓalwo kaye biɗa koi, <hesitation> Ko muu shi tekkɨlɨ ki pɨla kara lɨmmai taka ɓalwo kare lɨmmai woi bikɨmongo gɨn ɓalau, dum miya mongo ɓalaru ai auwo, dum miya mongo ɓalaru ai auwo, bikɨmongomi gɨn ɓala ma miya woi bikɨmongou kai kaye koro ɗuko mongo dei puroguruwu bɨla kowe gɨn ɗuko mongo bɨla ka ɗuwoko lapiya, puro guruwu bila gashe moi gɨnɣin kai ɗuko gɨn ambo mongo gɨn kome da kome ku wai wombotuma ku twi ambo ɓala ɓala woi shi gɨn ampaniu boko ye hakuri mɨndei laki mɨndei wom laki dama bokoye hakuri aka gi bo dumma mani, hakuri me gwang ai hakuri gwang ɗɨm bo mɨnya hakuriu wakayi koshi amna muu ko shi ɗɨngha ɗɨngha a ɓave kai wane shi gɨn kanaɗi, wane shi gɨn kanadi to dei dei muu shi paimowo dei dei, ɗe ɗɨm muni me a bale kai wane shi gɨn kanaɗi kame kanadi mani kame kanaɗi mani woi yiki la duniyau. Ai kanaɗi yi shimi ai woi na ɗɨmmai yikɨu to ka ali wun paimani, wanshe ai she gɨn kanaɗi, me wom she ya me wom she ya, me womshe yimai ai kaja da kaja woi bikɨmon dou aye kanaɗi to kanaɗi shimi gwang. Duk muum shiya kanaɗi an paimowo ko kai to ko kai to ka ripot mani aka al an nai yimgo shi pai mowo, an nai yimwo shi pai mowo amma ɗɨm bo ɓale aa nani muu ba yiwo ɓala kai nghanghal ɗe bo ɓale wane me wom shiji ɓala <hesitation> woi ampani mani yikɨu washi wai ɓalau har ɓala an do yima gwang ki au do bo dunghaji ko auye ɗɨnga dei au ɓonji ɓalji ɗɨmɨu. Kai mɨ kai hakurii me, shimi au ta ɓalwo amma woi hakuri mani yikɨu woi ɗuko yikɨu ai dembe kaye hakuri hakuri a tai kome la duniya, hakuri a tai kome la duniya duk muum shi yiwo ɓala kaye kara lɨmmai, duk muum shiyiwo ɓala kaye kora lɨmmai woi bikɨmongo gɨn ambo ɓala ɓala me kime me kime <hesitation> jitejita kime aa woi goko yikɨu ka kumbe puroguruwu ka ɓak lapiya, woi wunduwoi nini aka yimai ɗɨmwu ku wai wombotuma ku twi ku wai shutura mamai ku ɗowe ko mami woishi yiwo wun duwoi yiu tunda kai zama kai kai duko lapiya gɨu shi, ka twi wombotuma ai arhamdullayi, ka gode gɨn puroguruwu, ka gode gɨn pur oguruwu, puroguruwa ɓauwu lafiya, puroguruwu ɓak jumunshi la barka mondo purosuruwu ga she mo gɨngɨng mawu, duk muum shiya niya gɨm mɨni, niya bɨla mani koni muum dola wu yo shi an wukot laki, la barka mondo mɨ ngode, la barka ma puroguruwa, woi kulil kara kanaɗi kare kanaɗi woi kuliu kara kana hakuri kam dole ai hakuri dole dɨm boko ye hakuri ai bowoi kaiya hakuriu woi ɗuko yikɨu ai kaye hakuri mani kaye hakur mani kaye hakuri mani, kaye hakuri mani, kaye hakuri mani, woi kiliu, na kanaɗi kam shi wai wunduwoi, na kanaɗi shi wai wunduwoi, boshi wai wunduwol na kanaɗi shi wai wunduwoi, koro kanaɗi, sai gadiya, mɨ gode sɨn furoguruwu, mɨ gode gɨn puroguruwu mɨ gode gɨn puroguruwu mɨ ngode shikenan.